Kyket nkyi be byi da ram byiryi kyijee ne biem nbyi-bi mu yipina biram byirying and ké biem a'bi bifi wo a'ba-chi eram chwom nki a'da fe ke difad akyi kéna ke wo a'da ryi chwom ke dyici esong a man o eju-o onet mu-mu-o okpen o-cen okyeing nkyi o'da khi ke'ne nci ne a dim ke ese eyen a'man ary chwom before ne wo a'din nang ke kywe ankyi biem bijee anyi, a'ma'n a'ku ne ntu'rung mu a'da tiem chwom nang okare a'ku ue ka-chi nke kaanin nke a'da kibe okare aku ne bushi eyen nbu bú kiibang nbu a'dacen kiru o'bushi bufe a man etiem burang e nturang o'fe a'man etiem burang Akune bii pot kiipot nki-kaa nin kiipot bo shwam byiring nbwo nyi bo-kye bu-mah bu ku ke nkere a-ram byiring eyen a'soo biem eyen afa ka nbi ke kac kye and kaakye kayen a'ku soo kan ke sa that ka'da ku setce tce and a'ti kitchen eyen o'ku ke-tce ke'na nang nkere ora o-cin onet o'mao-o enung and e onet onang ke kitchen eyen o'ba'ri ofu babat bajee ba'shwom nang byiring a'bi kr a ram kanbi a'kaa o'ku ryi kan bi ne byshu kena mu onydeng o'fu onet mu o'kye a byiryin a'bi o'chi onet ba'bat kyrang ntu ka kitchen Nang o-chi mun mu-ke a nin mu mu ba'da-cen bati ke'na be banet ka'kere be ryi akpu a'bu kawu ke wo afi anydeng chwom nki ba da koo kawu éne wo a da fum bu-kyi be banet bukyi bi mu biyi nydeng nki-kyi bange ka wu kena o-chi a'mu o'man o'ku anyi ke kyise eyen nki a'ma ti biem nbi ba'da ram byiring, o-cin onet onung o'mu o'fu oryi buyang a'bu a'kawo ke'na onet akere kawu ke’ ka’ daa nyu burang o-ryi õõ ryi bu ku aa buo difid o-ryi kawu kaa chee a difid wa me ke mu nen me nryi kawo, e nryi kawo nre nryi burang e nryi kawo nree bushu bu-mu-mu nre me mbangr otu otu odey ke mu-o pe me ke mu nen me'mu nydeng biem kikim kitchen Kena n'da bene onyi, byiring mé oyen ké nda ram ke nda ram e-ryi fe-te dyici ndyi osowo õõ kime onyi mu nda bé kantak kikim ne kyise nki ba ti byiring me mu nyndenv biem kpok-kpok me ke mu ram me oyen ke kyisr ankyi nturung oman o'ku, bushi bu man buku, kashwam byiring ka man ka ka kaakye ka’ man ka ku ekoria e-man eku ba'nkop ba'man ba ku nang kati nkr bab-chi eten ba ma ba use kpa kpa be bi chi bwa esim ne nke kati kashwom ka'tr nke anyi nke okagara nke ba'da use ké ryibe-ryibe, nang nkere ora ke me mu ke byise me ki da'kim ne buti nbu okgara nbu ba'da mee okwáá. Omu mu-o okuné me mu njwa bana omu ké kafi, nang ké bá fun bé fiat. omu ke’kati onyu o-chwom omu mu’a ku’ mu okaga ka, kikim kyise byirying me mu nydeng kanong-kanong kena ume o’yen ke’ mu ram’a byirying bi da ryi, nki mu rang nen nki nen a’ biem bi máa bi ku’ kē kitihen kénā ke bien nbyn bife e sung eju-o and esung eju-o ba kpet ékye onet mu oju-o keng esung énwád e-bien bbyn bife ké kyise byirying a’mán ékpea kena a’mán a’ryi chwom, ote ocen to o-mán o kú ké me-o, kitchen muji o kāā océn, océn onyn me’ kanong-kanong kena océn o’sung e’vam’n ōō sung enyn. nang afé atabashi nyi-nyi ā fe banō a’mān ēryi.